Äj mespa't äj mpetkuy wa'ku't mpejtu äj ntäk, mpejtu patio ä anhkä, wa'ku't mpejtu ntze'u äj bañu, wa'ku't ntze'u cualquiera cosa nä'ijtupä't jenä, este pätkuji'knhtumä jejtyze't mespa.